Oli babé basilé ba nak ucoho mé babé bara éjoolee, basiléroli bumémééŋ. Nang béjoow babu faal, béjogul sifééŋ bécoho so, nujogul sikúb bécoho so, nujogul siporok bécoho so, nujogul siyíléén bécoho so, bo tout basilé bara éjoola, éjoola. Imbu ufaak nujool bu babé éramba yayu babé: nujool bu sibuur,, sibuur mais bugara Gogni bugo sin gurok sindiip, bo gurégé sindiip; so tout bébajul, oli ésiil siin ubajul nukaan ésoos, ésoos ma nuŋa nucoho. Ēém bupuruj joli ñé bo babu ban gugaan nagunémé, nang babé joowut, nujoow ubaju to nuŋa jikaan éém, bo éwato nang étiiŋ, aan baat arogi yaŋoli jaat nucohohé éñankatang, aan bat alobi jaat yaŋoli nucohohé éñankatang. Sibuur sasu nak ujoow ubajul nukanto, wala may nang joowut, nubajool égéés, égéés bébajul yo nutéék yo nuŋa yo nucoho, nuŋa yo nucoho wala nuŋorul jicaŋéén jahay, yicaŋéén jahay, éwool sa sayé, béŋoruyo tout nusoow yo nuŋa yo nucoho éémso sau tout nak uŋa nurooŋ.